ग्रॅविटी संसारान नसली झाल्यार माणसांक खर्पणान जुळवून घेवचं पडतला। ग्रॅविटी चा अनुकरण करपाक खाती रबंध, घूवपी संरचेनत रावचं पडतला। तेंचे मुख्य फायदे म्हुटल्यार वाढलेली हालचाल आनी अवकाशां प्रवेश, पण स्थिर वातावरण ना जावप, पाणी आनी जाय तें मुलावी गरजे कडेन आव्हान, वजन नसला म्हूणं हाडांचो ऊणाव झाल्यान महत्वाचो शारीरिक बदल जावप आसा जातला।